طي الملابس، أصلاً هذي المهارة ما نعرفهاش مليح، وشاتي نتعلمها مليح. و هي <hesitation> على حسب معرفتي، أنك تجيب <hesitation> التريكو مثلاً، مثلاً التريكو، تحطو في بلاصة انقية <hesitation> ومسطحة، وتبدأ طي قبل الأكمام، ومن بعد طي تطي <hesitation> الليكول، ومن بعد تطي <hesitation> التريكو كومبلي.